Mety karaza- mety karzagny dimy ake dônko biby efa nitarimiko e, <hesitation> za efa nitarimy akoho, miaraka amin'ny karazagny vorogno regny, efa nitarimy posy e, efa nitarimy kivà o, de efa nitarimy <hesitation> aomby e, de efa- efa avy nitarimy lambo koa.